Fômba hitagnagna hegna be k'izy efa mahadignidigny sasagna tsara hegna izy ka efa madiy izy didignao araka hitiavagnao azy avy eo asaly asalisaly zegny na ka fômba faharoa izy vosasagnao ka ataognao agnaty na vata fampangatsiahigna na frizidera ao izy <hesitation> tanagna ao ,fô ilay voalohagny tsaratsara metimety satrià ilay voalohagny zegny natirhely fomba hitahirizagnao izy.